Manao fifanaraha amin'ny olo maro ka la i ta handeha tomobily anareo la mandeha tomobily nareo samy minday ny tomoboliny, i moa handay moto, nareo da manday moto aby gnolo aby samy minday gnazy.